Gɔmena tuunɛ bee tuulum yele bee e iti sɛla bɔ'ɔra nɛra yɛsera a itegɔ puan bee yele-irɛ puan de la fu kan nyaŋɛ vɔna ahaya vom. Fu san yeti fu iŋɛ sɛla n ka ani suŋa, fu wan baŋɛ ti aai, la giisɛ la wara. La me giisɛ wara la dagi fu ma la fu sɔ n ka pa'asɛ gɔmena puan n yeti ba iŋɛ fu sɛla. Bama ta'am dɔlegɛ fu tuberɛ. Ge la san de ni gɔmena la tubedɔlegerɛ la dinɛ wan bɔna di tɔka. Le yɛ'ɛsa, gɔmena san bɔna ti sɛla woo kina suŋa suŋa, nɛrawoo vom wan ba'asum dɔla tuntɔɔ. Amaa gɔmena sɛka san wa'ana ti la dɛna ti e wa'ana wa, a ka tari putisuma wa'am na. Ti tuuma san ka bɔna, dia san ka bɔna, ti ligeri kuraa san ka bɔna ti fu wan bisɛ kɔma bee pugum wan dikɛ tum tuunse'ere bee ba kɔ'ɔm yenzuu da dia di, nɛreba zo'e zo'e wan tum sɛla n ka ani suŋa. Beni zuo, ba san ka tara tuuma wan tum yele yele wuu kɔmbipɔɔlegɔ. Tuuma san ka bɔna ti ba wan tum gee di'a la ba isege zi'a bisa taaba wa, ti la wuŋerɛ san wuna ba kan nyɛ se'em n wan suŋɛ ba, ba wan tum sɛla n ka ani suŋa. Ba ta'am kɛ̃ nayigum puan. Ba ta'am kɛ̃ yaalegɔ puan ɛɛn hɛɛn. Bala la gɔmena tari tuunɛ mɛ tu vom puan. A tuunɛ la a gu'ura gee suŋera ti nɛra woo vom kina suŋa suŋa. A naɛ la a tun, ba ba zo'e la a naɛ la ba ti dikɛ puti'ira kpa taaba ti vom kina suŋa bɔ'ɔra nɛreba la wan iŋɛ se'em ti ba yele-irɛ puan ita suŋa suŋa.